Kua guiraretako guinoï arakua tuisague, jare guinoï mbaepuere, mbatɨta jaereta iñakañi keti oime tembiu renda, ɨ renda ikerenda, jare jukuraï jaereta ngarai iñakañi, oikuakatu yae ko jaereta iguataa